Kasvuhoonõq ommaq peris hüäq tuuperäst, et näütüses sa tahat kasvataq arbuusi, a sa elät nii külmäh kliimah, et tuud ei olõq esiki võimaik suvõl tetäq. Sis om hüä, kui sul om kasvuhoonõq, koh om lämmämb.